والموسيقى اللي كنفضلها هي الموسيقى الغربية والموسيقى الشرقية، حيت بالنسبة لي كتعبر على بزاف ديال المشاعر وكتخليني مرتاح بزاف حيت الموسيقى كتخليك ترولاكسا كثر وتنسى